अगर हमन ला दो दिन के पानी सुविधा नहीं भेटाये तो। हमन जल कम्पनी ला तो शिकयत नहीं करब अगर करना। होही तो फ़ोन करब नहीं तो डाकघर जा कर शिकायत पत्र। लिखब सरपंच ले शिकायत करब दू दिन में हमन ला कुछ नहीं होही। हमन नदी के पानी में कपड़ा धो लेथी अउ ढोड़ी के पानी पी लेथी।